Lafa hanoma ny road trip zany e, ny raha atao voalohany indrindra da mila farity ny lalà amin'ny fisafidianan'ny toera bakeo amin'izay atao lisitry aby ny fijanoa rehetrarehetra maha lia andalà eny. Lafa vita zay da mila hetea ny toejava misy eo amin'ny fiarantegna, manao akory ny sakafom-bahoaky sy ny rano, hoe milamina iaby ve zao raha rehetrarehetra zao. da sintony amin'izay ny sary tany amin'ny interinety raha ila.